يفضل النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا عن النوم في وقت متأخر والاستيقاظ في وقت متأخر، أحب انني ابدأ يومي بشكل هادئ مع فطار خفيف مع طاقة إيجابية وصباح منتج، فالنوم المبكر يعطيني القدرة على الاستفادة من اليوم بالكامل، والشعور بالنشاط والانتعاش طوال اليوم دون الملل.